حفظ القصائد عن ظهر قلب مهم. أنه يساعد الأطفال في تحسين الذاكرة وتنمية مهارات التركيز. بعد القصائد تعلمهم اللغة الجميلة وتزيد من مخزونهم اللغوي. مو بس كذا القصائد بتربطهم بالثقافة والتراث. لأن فيها قيم وافكار عميقة عشان كذا مو عديم الفائدة بل يساعد في تطورهم بشكل عام يعني.